אלא קאן ענדי צדיק קייחס בתווטר כל מרה חסכו יצר קדאם נאס, כנסחו יתמראן פאלדאר ו קדאם אלמראיה, ו ייסג'ל ראסוה ו ייסג'ע באש יערף פין חסכו יתחסן, דרורי יאם נפס עמיק לפני מא יבדא, ו ידכר ראסוה בלי נאס מקיתסנאוש אלכמול, ג'יר אלודוח ו אלת'יקה, כל מה דרב כתר כלמה קיולי סאהל עליו, ו כנקד עליו יבדא בכלאמת בסיטה, ו ישופ אלגומהור כאסדקאא משי כחכאם, האכאכ אלתווטר קיינקס بشוيا بشוيا.